Igny ny fandehanany, igny ny fagnasiany hany, <noise> igny avao koa ny fanasiany atody lafa i magnatody. Zany zany gny tena asanigny aminazy.